Xu ke taq tiq xee'ri wi' nim wnaq kirxee'rwi' tant ri ixoq kom ri achii ri a ixoq kirloq'jun rxaab' k'o k'eeb' xaab' kirchkunsaj ri ixoq wu kchuknik chu ixoq jun la xaab'ataq kicxee'rwi' qch'aj qwi' i che jun xaab' chik la kok'axaab' kuj cha'chee taq k'o keq chkop puq wi' k'o squk'puq wi' kchuknik chu rjo'xik qwi' kchuknik chke ixoq kum más kchu li nuch'ajk'lob' kok squk' taq kwi' entonces kchuknik la xaab' wa xuq kchunik xaab' ataq kkp iy inwi' kinxee'nwi' chi xaab' kinch'aj nwi' o taq kinatnik kin ch'aj rin wi chi, chi, chi chi <hesitation> chiya' chi jaboon no'j kchuknk ne xaab' si qal xtiq meel xtiq xee'qwi' chi xaab' kwaant tele re tz'iil kb'ixik jnik'taq ri xk'oo no'j k'o a xaab' qaqchee chemo xtel k'chi' telik ne wu tz'iil ruk'xaab' kepli kinb'iij nk'i chku taq ajk'lob' kxe'xrik wi' ruk' xaab' ruk'kok'axaab' ke'qajuul la, la <hesitation> squk' ab'ek ko' ajk'lob' qa, qa <hesitation> kchuch kyo'k kkuidadado chke hay ke squk'rik ke ajk'lob' n'oj sicha' are'riil la li xaab'. Ek' taq qaqchee squk' puq wi' qatz cha'lo' wu kb'i'xik qatz e lo wu kb'i'xik utz qwi' a xaq qxee li qwi' ek'taq k'o squk'puq wi' k'eeb'xaab' ki'chuknik kchuknik li xaab' suuk' i xuq kchuknik la' li xaab'kok'axaab' chu jo'bál squk' kuj cha'qe che'puq yolb'al no'j más kchuknik la xaab' chki ixoq kchkunsaj ixoq no'j xaab' no'j xuke qe wu uj achii k'o ke achii ajwi' peor wu alom ajwi' k'o nmaq kwi' a mom knimrik la om kwi' a kloq' kxaab' no'j xuq k'o xaab' k'o rqn noj xuq ajwi' qaqchechri chik qatz kchkunxik kum yaa ri tiempo ajwi' ya mxb'an kamb'iar riib' kb'ixik pur yolb'al moos modercha' cha'kb'i'xik no'j qatz che moderrno sab'er mja'ri qatz tiq yool haber xaxaq chechik qb'i'la' no'j ri qatz rcholjil nkare' rcholjil ri che riq yolla' sicha'ri xaab' jin qyol ri xaab' ri wa' k'o nxaab' ri jnik'ri ik'o chjaay por ejemplo ixoq ntii ixoq i todo k'o kxaab' tood njel wnaq k'o rxaab'.